د نورو سیارو استعمار کول یو لوی او پيچلی موضوع ده. په ځینو لحاظونو کې دا منطقي ښکاري، ځکه چې ځمکه محدودې سرچینې لري او راتلونکې کې د انسانانو د ژوند ځای پراخولو اړتیا شته. خو دا کار ډېرې ټکنالوژۍ، پیسې او وخت غواړي، او خطرونه یې هم ډېر دي. همدارنګه، د ځمکې چاپیریال ساتل او هلته مشکلات حل کول هم باید لومړیتوب ولري. نو په ټوله کې، استعمار کول ښه نظر دی خو باید ډېر سوچ او تیاری سره وشي.